Naka la martu di jubalee pontu naka la martu di jubalee pontu ci biit bant. Loolu ci yaw mi. koy daaj la. Yaw mi war a tiye pontu bi, yaa koy jubbanti bam jub, nga dóor mu tegu ci kawam pont bi duggu. Loolu moom amut beneen mbir boo xam ne nekk na ci. Waaw ci yaw, yaw mi nga xam ne <noise> yaa koy daaj ci yaw lay dungee, ci yaw lay jubee. Dangay consitrate ci li ngay daaj te <hesitation> bi nga ŋaate martu bi balaa mu ñëw diggante boobu nokki xaju fa. Bi ngay ŋaat lay nokki bi bi dal, la nokki bi di àndak moom. Lool ku ko def pont du dëng. <hesitation>